E- se yolkatl tlen nechmawtia tlen melahka miak kinpiah, inon tlen itzkuintli, itzkuintli e- pewa seki amo nanalka asta inawak yotimotokih sa semi mopan tzikuinis, tos kemanti neh nechmawtia tla se itzkuintli amo nanalka, melahka nikmawilia inawak nimotokis porque pewa san semi mopan tzikuinis, iwan pues tlen achtoh nanalka pues todavía nikonmatok tlen orah nechontetexos, <laughs> pero tos como yisemi cuando nikonetzin onech- onechtetexoh se, e- o- notiah onikitato iwan, mero ononkalak, se nometz onikonkalakih ompa onechontetexoh itzkuintli, tos axan nechmawtiah, o kanah san semi topan nanalkah asta noyolo nikonmachilia melahka tikuini, ihkon yi tlen tonal nikilia se nokni nikilia melahka onechmawti itzkuintli sa semi nopan onanalkak nikilia xamo más nechonkitzkis kokolistli nech- onechonmawti melahka itzkuintli.